A muki a toa animal a <hesitation> toa kate <hesitation> hitaguhu balna tra bong traha age soho si naga ba nonte pipite nuga. nonte ngil bla megaku a muki. a muki e soho sini matan tamna te pipite nuku te soho we nuguku na te sabla we nuguku. a muki e hola kutna e soka skeske tun enuku. Aku e ngil bla mega muki. e pipite nuku. e tra kapin enuku, <hesitation> temne ka gaku a noni e pipitna lma. na te lanma niomi none hatenuku. nonte ngil bla megaku a muki. A muki <hesitation> te mne kana muki, <hesitation> a han mne nigna <hesitation> a muki e habangi sinna a katun e kani hahanan. Katun e kani hanahan <hesitation> e kani hanalima <hesitation> te sabla gaku. a muki e pipito na han traha tana pota. a katun ela menma niomi. A muki te tsuge nuwen noni e pipite nuku tra bong. a lan has. Akue ngil ble gen nonte hanan hanan sme gakuin. Te nan sigaku ko haki negen ats slo nats kannan. a mats kannan te nan bineri. ko haka begen traha muki e kui ena panna tukui tra lan na bong hobto. Tol Tola pota hobto. a lulan noni has te higulna highule mne tarna rebne lala ri marro ba nonte kuna. <hesitation> te kunin. a <hesitation> ko kalta nigi bte hakel nigi esa katun te lala ni marro. Esa katun te lanma tra makum tar? Nonte ngil bla megaku a muki. A muki <hesitation> lumne yantuen tamun num. Muki e hatin na ese te tubutna tre mu makum lu. I luma tamulu tsi te tke siweri latu, a muki e kutena na taptapani harerhe bal te kwin num. Ale pena tna memu te kuiwonmulu ba muki te pipitenulu. Ese katun te lanma, ale singto tun num te ku wenen tra lan, na bong has aga mne yantuen tamun naga. mua aga mne yanteun tamun naga tra muki. A muki u hihiyenge tagaga. a muki a hihi yenge tar. mamana makum te lagaku noni e lana na soho sina trats makum ats tamun. Mne yantuen ka bla sina tra makum a walesla. na tamun ne trats toats makum kopnu ruei. kopna aman pannen aman pulung a muki e nopu sne. Age singotin tun naga te ku wonen A bong a lan a miku e kuine. Mne soho hanigna trahe kui tan ne na tukui te haka tsunono. Tsunono e haka muki ka pipiti yoga